Faa heɓa yiya hoore muuɗum. Sabi neɗɗo jooni won ɗo a waawaa yiyde e maaɗa so wanaa so tawee jon kaa tintorogal jogiɗaa. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Sabi saa ƴeewii tintorgal <hesitation> yiide hoore ma, ko woni e terɗe maa jonka.